Ny andran-drô <hesitation> Zapôn ndraiky zen̈y toetrandran-drô, ia toetran-drô ao zen̈y miovaova. Miovaôva arakaraka saison, arakaraka vanim-potoan̈a zen̈y. Avô misy ete zen̈y irô, mafana ndraiky mandomandó. Avô lerany koa fa andra manintsy be in̈y ndraiký, maiky raha jiàby, aviô manintsy koa zen̈y, karàha zen̈y ze, aviô miaraka tsiko maresaka koa ze.